Na kukin nakundó lá <hesitation> yukú té nruako dondó nguté nravi ka nuxhí té ñon natoduté, vii kanuxhí vadí ñóo kuii, kunene daxhí tedí hun ñakoá yaná kotonró iin yukú né.